د لوبو کارتونه د ساعت تېرۍ دپاره کاریږی خلک یې د ملګرو سره د لوبو د پاره کاروي. په کارتونو باندی ډیر ډول ډول ګیمونه ګیږی او خلک خپل وخت ورباندی تیروی کوشنیان د کارتونو دلوبوسره مینه لری او اکثره وخت ورباندی تیروی زه خپله دی ډول لوبو کی تکړه نه یم او چندان علاق یی نلرم